gott kvöld og og velkomin í þessa fyrstu kilju haustsins

bækur og spennandi höfunda Þórarinn Eldjárn kemur á eftir með nýtt smásagnasafn Ásdís Thoroddsen með skáldsögu Guðmundur Óskarsson sem fékk bókmenntaverðlaunin hér um árið fyrir

er með nýja skáldsögu svo ætlum við að fara að Gunnarshólma þessum fræga stað sem Jónas orti um

við sýnum fram á það

ekki þar sem menn hafa merkt hann hann er annars staðar en við byrjum hérna í

nýhöfnu með Sunnu Dís Másdóttur og Þorgeiri Tryggvasyni hérna er bók reyndar ekki ekki ný en endurútgefin í mjög veglegri útgáfu forystufé eftir Ásgeir Jónsson frá

búfénað hann skrifaði fræga bók um hross líka hérna um sauðfé og það má kannski segja að þetta sé samfelldur til íslensku sauðkindarinnar

fylgdi nefnilega ekki bókinni þegar við fengum hana að þetta er ástarsaga það er búið að merkja hana eitthvað vitlaust en það kemur fljótlega í ljós hann

safnað saman sögum alls staðar að af landinu af forystufé og ótrúlegum eiginleikum þess maður heillast af þessum en það sem mér finnst svo ofboðslega skemmtilegt burtséð frá frábærum stíl og lýsingum á þeim þá eru sko tilfinningarnar sem krauma undir það eru engar smá maður fær það alveg mjög skýrt hvernig

samlíf dýra og bænda var og

þessi vináttubönd bæði dýranna á milli og ekki síður og og náttúrulega hvernig þessi þessi merkilegi stofn þessi

hefur átt sinn þátt í að halda lífinu í fólki þar sem var treyst á vetrarbeit og og allra veðra var von og kindur gátu bjargað heilu bústofnunum og þar með afkomu fjölskyldnanna og bókstaflega fólkinu sjálfu því það hefði annars orðið úti

við að reyna að bjarga fénu í hús

þetta eru margar stuttar sögur og margar þeirra fara í sama formið þær byrja á því að einhver sauður neitar að fara út úr fjárhúsinu að morgni er rekinn út móðgaður og síðan kemur í ljós að hann sá fyrir óveðrið sem skellur á síðdegis

Ásgeiri finnst þetta fögur skepna það eru margar lýsingar á fegurð hennar og greind hvað hún er greindarleg og og hátterni aftast í bókinni sem er reyndar

hægt að græða á er orðalisti yfir öll þessi orð sem maðurinn notar þetta eru dásamlegar lýsingar á útliti og eiginleikum hér er Kolur sem ólst upp á Mælifelli grár sauður sem gæddur var miklum

hann var hávaxinn reistur og svo skeði það einn sólríkan morgun að öldungurinn lá á blómabeði sínu í gróandi túninu skammt frá bænum með góðmeti aðflutt

fyrir framan sig hann lá í dvala

við og hreyfði lítið eitt

hann rétti frá sér fæturna og sofnaði síðasta blundinn þá var hann sextán vetra þannig lauk ævi þessa merkilega hún er frábærlega stíluð og skrifuð maður sér það svo greinilega þegar maður ber saman meginefni hennar og viðbæturnar sem Ásgeir hefur ekki farið

hvað hann hefur verið magnaður ritstjóri

gríðarlegt vald á íslenskri tungu eins og reyndar sést líka á bókinni sem hann skrifaði um um

með hesti

eitt í þessu að það er talað svo illa um sauðfé núorðið og sauðkindina uppreisn æru í þessari útgáfu hún er að koma hárréttum tíma held ég sko spurning hvort styður búvörusamningana eftir þetta það er alveg spurning sko svo var þessi

stofn hætt kominn forystuféð hvarf næstum því í

lifði af á norðausturhorninu sæmilega staddur svona eins og

allt aðra sálma hér er bók eftir hann er mjög stórt nafn hann

í Mexíkóborg en lendir í því að einangrast á klósettinu í háskólanum í Mexíkóborg þegar að þar er gerð stúdentauppreisn sem er bæld niður með mikilli hörku og endaði með fjöldamorðum já það er

hún er þarna föst í einhverja viku eða vikur

á klósettinu á klósettinu já og rifjar þaðan upp bæði fortíð sína og framtíð á mjög svona svona suður amerískan yfirnáttúrulegan hátt þá man hún líka það sem á eftir að gerast hún kemur mjög víða við hún fer yfir þessi samskipti sín við ungskáldin þar á meðal eitt ungskáld sem er að manni skilst höfundurinn sjálfur undir hálfgerðu dulnefni

og maður fær á tilfinninguna að miklu fleiri sem þarna eru nefndir séu þetta er einhvern veginn eins og gátt inn í rosalega stóran

les hana að ég vildi gjarnan þekkja fleiri nöfn þarna sem þarna koma fyrir hjá ungskáldunum og ég held það gæfi manni ennþá mér skilst líka að þetta verk hans þó hún sé svona lítil þá er hún samt

góð brú inn í stærri sögurnar

í öðrum verkum hjá honum líka hann skapar ótrúlega heillandi heim finnst mér þetta er þetta er ekki ekki línulegt

svona eins og hringiða og maður þeytist um og tætist um með henni í minningunum frá því í gamla daga og fram í tímann

gaman af að þvælast um

var greindur með lifrarsjúkdóm sem dró hann til dauða og þá fór hann að skrifa

eins og eins og hann væri með dauðann á á hælunum sem hann bókstaflega

mesta stórvirkið er tvö þúsund sextíu og sex leið inn í þennan höfund já þetta er svona hvaðan en nú er bara að finna þennan stóra doðrant og byrja að lesa hann nú skulum við tala um stóra hneykslið í hér er þriðja bókin sem var að koma út á íslensku þeir sem fara og þeir sem fara hvergi þú sérð það kannski framan í mér hvað mér finnst um þennan

er svolítið fúl finnst eins og fólk sé það almennt hann færir einhver rök fyrir því að mér finnst það bara ekkert hann birtir þessa grein á nokkrum vefmiðlum í einu þetta er eins og hann sé að koma með Panama skjölin eða

hvernig þessi kona og maðurinn hennar

er seldur og allt þetta hún er þýðandi fyrir Forlagið sem gefur skoða peningaslóðina og kemst

mér finnst þetta eiginlega dálítið heillandi allt saman því hluti af af því hvað

eru auðvitað vangaveltur um það hver hún er en núna er þetta

eins og einhver sé búinn að ráða fyrir mann krossgátuna og það er ekkert eins tilgangslaust

og ráðin krossgáta þetta er einhver spurning sem enginn vildi fá svarið við fólk vildi greinilega að þetta fengi að vera í friði hann

ofboðslega forvitinn og vill skúbba þessu en hann er

að rökstyðja þetta og undirbyggja eins og af því að hún vill ekki segja okkur það þá eigum við rosa mikinn rétt á að vita það er bara bara leiðinlegt ég kynntist reyndar konu í Grikklandi

og allt það en ég verð sennilega að endurskoða það en við ættum að ráða þennan þennan gaur til að finna út hver er Stella blómkvist hins vegar það er athugandi við þurfum að vita það heimurinn þarf að vita

í fáum línum sjáum svo Guðmund Óskarsson sem skrifaði

fékk bókmenntaverðlaunin þá má kannski segja að Guðmundur hafi svolítið horfið eftir það dimma forlag Aðalsteins

Sigurðssonar sendir frá sér tvennu tvær nýjar bækur eftir Gyrði Elíasson ljóðabókina síðasta vegabréfið og smá og þetta eru myndir af vegum og vegaslóðum þessu umtalaða fyrirbæri sem færir okkur burt og út í íslenska náttúru Nóbelsverðlaunin í bókmenntum verða veitt á næstu dögum líklegastir verðlaunahafar eru taldir vera Japaninn frá Albaníu í framhaldi af því má geta þess að loks er komin út á íslensku skáldsaga eftir

nefnist hún og er ágætt sýnishorn af sagnalist þessa mikla meistara það var Hrafn e Jónsson sem þýddi bókina en hún var á sínum tíma lesin í útvarp Guðmundur ég verð að spyrja þig fyrst um þessar stóru arkir sem eru hérna þú hefur skrifað upp alla bókina þína með þessum hætti já ég ætla að gera það þrisvar að minnsta kosti fyrst skrifaði ég upp handritið sem ég sendi þeim í Forlaginu og svo sendi ég handritið eins og það var eftir yfirferð ritstjórans Sigríðar svo geri ég eina lokagerð sem ég skrifa bókina eins og hún lítur út í dag og þeir sem vilja geta farið út í samanburð og séð vinnubrögðin þetta er sem sagt öll bókin þetta er öll bókin já ég er heppinn að hún er frekar stutt sagan er vonandi eitthvað stærri en blaðsíðurnar segja þetta er reyndar eitthvað sem ég gerði fyrir níu árum með fyrstu bókina sem ég skrifaði og lauk við og vildi að kæmi út hvað ertu lengi að skrifa þetta svona upp

gerði þetta fyrst við þessa fyrstu sögu

tvo og hálfan mánuð að gera svona þrjár arkir nú er ég ekki nema einn mánuð og þessi hérna viðbót við vinnuna sem maður er búinn að vinna er ekkert mjög mikil sko þú hugsar mikið um um útlitið á bókinni því það eru til dæmis þessir litir sem þú setur sjálfur á bókina já að hluta til er það þess að ég sá þarna tækifæri þetta

færa mig aðeins nær kannski svona

tækifæri fyrir þá sem eru að skrifa á litlu málsvæði að snúa öllum þeim ókostum sem fylgja því fá eintök og allt það þá getur maður gert eitthvað jákvætt úr því og kannski tekið heilt upplag og gert hvert og eitt eintak

þessi græni hann er á öllum eintökunum svo er ég með ýmislegt í kring segðu mér frá bókinni hún fjallar um feðga myndlistarmann og son hans hún hét alltaf

kom ekki fyrr en ég var búinn að skrifa hana og sá að það var eitthvað meira en bara feðgasaga þessa unga manns

yngri sko og saga af þessu sumri sem

lífið eiginlega en sögusviðið er hafnarborg í Frakklandi

ég var orðinn dálítið þreyttur bæði á samtímanum og kannski Íslandi þessi hugmynd krafðist þess að hún yrði

þannig að ég greip hana og ákvað að vinna í henni til þess að hluta til að geta ferðast til útlanda bara á staðnum þar sem ég bý í Laugarnesinu

farinn að kúgast á þessum þetta er ekki uppbyggilegt þetta er fyrsta bókin þín síðan kom út sem þú fékkst Íslensku bókmenntaverðlaunin fyrir hvernig var það eftir á að hyggja eftir á að hyggja var það jákvætt þótt það hafi þýtt að ég treysti mér ekki til að skrifa bók dálítið lengi eða láta frá mér það fylgir þessu ýmislegt væntingar og jafnvel bíður fólk eftir því að maður komi með næstu og og hún er bara hömruð einhvern veginn þetta er svona ósanngjarnt í eiginlega allar áttir maður gerir til sjálfs síns sem eru ekki heilbrigðar og aðrir gera kröfur til manns sem kannski ekki er inneign fyrir þú varst búinn að skrifa stóra bók sem ég sá að ég þurfti aðeins að gera pabbann

merkilegri líka utan þjónustusvæðis

Thoroddsen þú hefur verið kvikmyndagerðarmaður aðallega en þarna skrifarðu mannmarga sögu sem gerist í byggðarlagi úti á landi já þetta eru margar persónur í dálítið tengjast þetta eru margar sögur líka en í rauninni þetta er

einni kúlu þarna í þessu byggðarlagi sem er dálítið utan þjónustusvæðis eins og titillinn segir hvernig hvernig kemur þessi saga til þín að fara að skrifa um reyndar

fyrsta hún fjallar reyndar um um byggðarlag úti á landi líka

örlög okkar sem fæðumst á Íslandi

og ég hef ferðast svo mikið um landið og

þetta er um land og þjóð þessi saga þetta er um þjóðlíf sveitalíf við erum

af sveitamönnum komin þetta er svo þetta er um sjómenn og bændur og það sem er nú þarna í þessum firði rekast tímarnir á

við höfum þetta gamla samfélag sem er komið að fótum fram eigum við að segja það kraumar undir þetta eru ástir og framhjáhald og og kviðmægðir og Guð má vita hvað þannig erum við það er alltaf drama í gangi og sérstaklega hjá fólki sem að býr svona náið og þétt eins og

gerist í litlum samfélögum en jafnvel líka í Reykjavík jafnvel líka í litlum klíkum í svo sem það þekki ég líka sko en þetta er sérstaklega um þessar aðstæður sem eru á þessu landi

það er nú einhver tvíræð tvíræð merking í því vissulega þetta er bæði þangað sem tíminn þessi nútími nær ekki inn nema með skrykkjum og líka þar sem

lögin ná heldur ekki inn þetta er auðvitað samfélag sem er ég vil

ekki segja hnigna en það er það er Reykjavíkurvaldið í svona öllum samfélögum þar er önnur yfirstétt heimamanna já sem heitir Heiður búin að búa þarna í tuttugu ár en einhvern veginn nær nei við þekkjum þetta við þekkjum þetta úti á landi að sá sem kemur aðfluttur hann hann kemst ekkert inn strax jafnvel líða áratugir reyndar eru sveitir svo misjafnar eftir anda anda þeirra það er auðvitað þar sem er fátt fólk þar mótar hver og einn einstaklingur

umhverfi sitt og skiptir svo miklu máli að það er alltaf einu byggðarlaginu til annars er mismunandi andi í lok loka miklu af því sem var í samfélaginu skólanum og að einhverju leyti þetta samfélag það er að gerast út um allt land af því að fólk er líka að flytja í burtu

held ég nú ekki að verið sé að loka ég held að það haldi áfram líf þarna en öðruvísi mér fannst ég vera fyrir vestan en það er kannski misskilningur fjöllin þarna eru austfirsk ég ímyndaði mér sveit fyrir austan en en þetta er

sem ég skrifaði handrit að líka að

vitanlega styðst ég við sögur og upplifanir héðan og þaðan en en skálda þetta allt saman í einn hrærigraut svona og bý til nýtt

stór og mikil saga en þetta er saga um okkur Halldór Pétursson teiknari við lifðum með myndunum hans þegar við vorum börn þær voru alls staðar en það eru liðin hundrað ár frá fæðingu Halldórs var núna í lok september Pétur Halldórsson hann sýndi okkur dálítið af teikningum eftir pabba sinn

það eru hundrað ár frá fæðingu föður þíns já þú ert hérna með þetta mikla safn hans já við erum að reyna að passa upp á þetta þetta eru svipir frá Reykjavík og þetta er úr sögunni allt frá Gunnari á Hlíðarenda til Rögnvalds Sigurjónssonar þetta eru hundruðir ef ekki þúsundir karaktera sko þingmenn forsætisráðherrar segðu mér svolítið frá því hvernig hann vann hann vann rosalega hratt var í neinum vandræðum með að teikna strax það sem honum datt í hug eins og þessi mynd hérna ég nota hana

utan á þessa bók vegna þess að mér finnst þetta eiginlega besti vitnisburðurinn um hversu hratt hann vann hann gerir þetta í einum lit og skvettir þessu upp á nokkrum sekúndum það er mér svolítið heilagt vegna þess að ég horfði á hann gera þetta þetta hefur kannski háð mér alla tíð ég er að reyna að vera myndlistarmaður og það er ekki hægt að gera svona skilurðu en hann var svona ofsalega flinkur já hann var flinkur og hugurinn og höndin unnu saman algjörlega

það til dæmis þegar hann er að ná svipum af fólki ég er eiginlega hrifnastur af þessum snöggu myndum hans hann æfði sig til dæmis hann sat í leikhúsunum bæði Þjóðleikhúsinu og Iðnó þegar var verið að æfa og teiknaði karakterana hann heillaðist svo af múnderingu fólks ekki einhverju súru gríni heldur heldur bara

heillaðist af því og bara teiknaði það þetta gerist bara svona þetta eru sem myndir sem hann er að rissa upp

hann situr þar sem hann situr

Þjóðleikhúsinu eða Iðnó

með aðra braggar í Vesturbænum já manstu þetta er rétt

hann er búinn að skrifa inn inn litina svo fer þetta utan á úrval svo erum við með þessar myndir af hverju var hann svona hændur að hestum sumir myndu vilja segja að

var fenginn til að gera portrett af hesti hann kynnist þeim þegar hann er barn á túngötunni þá var tún þar fyrir framan

fljótt að þeim hann sagði að honum fyndist ekkert gaman að sitja hesta dást að þeim mér finnst eins og hann hafi mótað dálítið myndheiminn sem til dæmis mín kynslóð ólst upp við og

held ég hann hafi teiknað allt í á tímabili allar þessar kennslubækur það er eitthvað hlýtt og innilegt við þessar myndir já það er nú það sko

hann hafi fengið mjög ástríkt uppeldi og ég vitna um það að hann var alveg yndislegur karakter vissi

las um allt vissi allt um eðlisfræði stjörnufræði söguna listasöguna hann var vel að sér í þessu öllu saman það er kannski lykillinn að því að verða svona næs góð persóna svo var pabbi hans borgarstjóri já þingmaður hvar sótti hann svo menntun sína hann er stúdent hérna frá m r tveim árum síðar

fer hann til Kaupmannahafnar í

í Kaupmannahöfn svo fer hann Minneapolis og svo í

og er þar öll stríðsárin þannig að hann er hann er hámenntaður hámenntaður já já svo skemmtilegt til dæmis málverkið hérna sem þú ert með af skólafélaga

Rögnvaldi Sigurjónssyni þeir voru miklir vinir bjuggu saman niðri í á þessum tíma

að snemma beygist krókurinn hæfileikarnir eru alveg komnir þarna strax alveg strax alveg strax mamma hans amma mín

hann hefði teiknað í gegnum sig þegar hann var í var hann alltaf að eða hvað með með já svo kom sjónvarpið þá fannst honum það alveg indælt

að þurfa ekki að fara neitt þá var það bara þarna og komu allir bara inn í stofu hann var að teikna persónurnar í þegar ég sit og horfi á sjónvarp sit ég með teikniblokk og blýant og rissa upp það sem ég sé svona forvitnileg andlit og svoleiðis þetta er allt saman fullt af myndum

þetta er dæmi um skopmyndirnar þetta hefur birst í Mogganum já já þetta er forsíða sennilega um áramót

það var alltaf sérstök eins og þeir gera enn í dag Ólafur Ragnar Grímsson er þarna og fleiri Magnús Kjartansson og Gylfi senan er íbúðin okkar í Drápuhlíðinni sko og mamma að gera allt allt í einu og gerði allt í einu eins og við vitum með mömmurnar okkar ég að stelast í súkkulaðið

og litla systir mín grátandi stóra systir mín ekki heima sennilega úti á

kom alls staðar að efnið kom alls staðar að en hvað verður um allt þetta efni við þurfum að passa þættir af séra eftir Þórarin Eldjárn þetta er smásagnasafn nýtt sem er að koma út

í vikunni þættir af séra

afbrigðileg beyging sem alþýðufólk beitti hér áður fyrr að minnsta kosti á sumum stöðum á landinu

ekki litið svo á að þetta væri greinir þessi inn aftast í þessu nafni þannig að það eru til dæmi um þetta og mér fannst tilvalið að koma þessu á kreik því það er reyndar orðið mjög sjaldgæft að þetta nafn sé rétt beygt núorðið það er að að sleppa öðru n inu í í þolfallinu já er það já já það er mjög sjaldan særir það þín

nei nei ég vildi þá bara fara alla leið hafa þá þá þágufallið vitlaust líka kápan þetta minnir á úti á landi já það

áreiðanlega kallast að einhverju leyti á við það ég held að það sé vel við hæfi því að margt í þessari bók byggir annars vegar á minningum og hins vegar á minjum sumar sögurnar

eru sögulegar langt aftan úr öldum og aðrar í nútímanum þú ert að skrifa meðal annars um æsku þína þarna eru sögur sem fjalla um þegar þú ert strákur vestur í bæ já það eru sennilega tvær sögur sem eru augljóslega í því umhverfi

eru þá svona vafðar úr einhverju sem ég upplifði sjálfur og eins líka einhverju sem ég heyrði talað um langar þig að skrifa æviminningar þínar einhvern tímann nei ég held að það mundi ekki þýða neitt fyrir mig af því ég er orðinn svo vanur því að skrökva í skáldskap að ég held að það mundi

ganga fólk mundi ekki treysta því svo er ein saga sem kemur

skemmtilega inn í allt þetta vesen sem hefur verið í pólitíkinni að undanförnu um framboðsmál já það er saga sem heitir uppstilling e h f þar er leiddur fram á sjónarsviðið uppfinningamaður sem er nú reyndar frekar misheppnaður en hann hefur fengið eina góða hugmynd að mati sögumanns sem er systursonur hans og hún er sú að það myndi vera hægt að leysa öll þessi

að koma saman listum svo sem eins og kynjakvótar og allt þess háttar það væri hægt að leysa það með því að stofna gott fyrirtæki með fagmönnum uppstilling e h f sem bara tekur þetta að sér að búa til bestu hugsanlegu listana þá er gengið út frá því að prófkjör séu svona barn síns tíma og raunar mjög óæskilegt fyrirbæri sem þau eru nú líklega miðað við síðustu reynslu svo ertu að

þarna með Jónas Hallgrímsson það er þarna í lokin það kemur dálítið öðruvísi inn í þetta þar ertu ertu með skáld sem þú kallar Arnór Kristensen og hann er að yrkja upp sonnettu eða klára eftir Jónas Hallgrímsson já þetta er auðvitað á mörkum þess að geta kallast saga en ég get þá afsakað mig með í titlinum kannski nær því að vera þjóðleg fræði eða eitthvað slíkt en það vill svo til að það er til

eftir Jónas Hallgrímsson sem margir kannast reyndar við sem þegar grannt er skoðað er ekkert annað en byrjun á

hljóði já já þetta er nú kallað bara brot held ég

og það hefur týnst blað úr kompu Jónasar þar sem hann hélt til haga sínum kvæðum og ég þá sennilega í anda fyrri tíðar fræðimanna fílólóga og annarra sem voru alltaf að spá í

í eyður yrkja inn í þar sem vantar í handrit og kveðskap þá tek ég þetta að mér eða bý til skáld sem heitir Arnþór Kristiansen og hann tekur að sér að gera þarna tíu tilgátur um það hvernig Jónas hefði lokið þessari sonnettu þar farið víða í heim Jónasar og

til að gera þetta trúverðugra þá er sótt dálítið í hans eigin verkfærakassa á skjön við aðrar því að hún fjallar um

og þar skynja ég ákveðna sennilega sú saga

persónulegir hlutir skína mest í gegn og má kannski segja að sé bútur úr veruleika skoðaður gegnum skap eða sena úr hversdagslífi sem var ekkert sérstaklega hversdagslegt maður skynjar reiði þar já já ég held að

á vissu skeiði og á annað hvort rétt á sér eða ekki en svona er þessi saga sem sagt sögur af séra Þórarinum og fleirum Þorsteini Guðjónssyni á Rauðuskriðum og hann segir að

sem menn álitu væri það sé annars staðar og nefnir renni þarna meðfram

sem er dálítið erfitt að sjá í landslaginu og dálítið erfitt að komast að en menn settu staðinn annars staðar því hugsanlega var þægilegra að komast þangað með rútu

einn af hápunktum Njálssögu er þegar Gunnar Hámundarson er útlægur ger ríður héðan frá Hlíðarenda ásamt bróður sínum þeir ætla að komast í skip og til útlanda en hestur Gunnars drepur við fæti hann horfir aftur í hlíðina og mælir þessi ódauðlegu orð fögur er hlíðin svo að mér hefur hún aldrei jafn fögur sýnst bleikir akrar en slegin tún og mun ég ríða heim aftur og

fara hvergi Kolskeggur biður hann að halda förinni áfram en Gunnar svarar hvergi mun ég fara og svo vildi ég að þú gerðir en Kolskeggur fór burt hann tók kristni og varð foringi í lífverði keisarans í Miklagarði þar sem nú er Istanbúl hann fór í sólina kannski valdi hann rétt Gunnar fór heim þar sem hans beið vís dauði Gunnar vildi heldur bíða hel en horfin vera fósturjarðarströndum góðan dreng í

hugljúfa samt eg sögu Gunnars tel þar sem ég undrast enn á köldum söndum lágan að sigra

hér er staðurinn sem telja vera Gunnarshólma og byggja það á munnmælum sem hafa gengið mann fram af manni staðurinn sem er sýndur ferðamönnum er hérna neðar en það passar víst ekki alveg að það sé

Gunnarshólma Jónasar Hallgrímssonar er það ættjarðarástin sem veldur því að Gunnar snýr aftur Gunnar er orðinn að eins og Fjölnismenn njála er svolítið þversagnakennd í þessu efni Gunnar snýr aftur vegna þess að hlíðin er fögur en í kvæði sem hann

í honum vegna þess að hann hefur drepið marga óvini sína er kannski stórbrotnasta kvæði Jónasar hann orti það eftir að hafa dvalið hjá vini sínum Tómasi Sæmundssyni presti hér á Breiðabólstað það er margt til að dást að í kvæðinu stórar myndir en í hugsun er þetta kvæði frá rómantíska tímanum þar sem gullin fortíð er borin saman við lélega og lágkúrulega nútíð við austur gnæfir sú hin mikla mynd hátt yfir sveit og höfði björtu svalar í himinblámans fagurtæru lind nett væmið kannski en sleppur beljandi foss við hamrabúann

á hengiflugi undir jökulrótum þar sem að gullið geyma Frosti og Fjalar en hinum megin föstum standa fótum feldi búin

með hjálminn skyggnda hvítri líkan mjöll sko þetta byrjar eins og landslagsmynd eftir Ásgrím Jónsson svona kvöld í Fljótshlíð

kvöldsól bara hefðbundið en Jónas gerir þetta miklu

magnaðra hann fer með okkur inn í þessa mynd og hreyfir sig í myndinni

á þessum stað skulum við nefna aðra hetjusögu Eirík

hann er annars frægastur fyrir námar Salómons konungs bók sem var lesin upp til agna í eina tíð var orðinn heimsfrægur þegar hann kom til Íslands og ferðaðist um Suðurland heimkominn skrifaði hann þessa bók sem gerist hérna þótt staðhættir og örnefni séu aðeins öðruvísi en við eigum að venjast þarna eru persónur sem heita óspakur og Hallur og fleiri sem eru nefndar í bókarlok lokið er nú sögu Eiríks

Þorgrímssonar Guðríðar hinnar vænu

Svanhildar hinnar

þau voru öll á dögum áður en Þangbrandur boðaði Íslendingum trú á hvíta Krist já

og ég sagði var það Þorsteinn á

sem sýndi okkur hvar hólminn var og og alla vega trúðu faðir hans og forfeður

að þetta væri þarna hann er ættaður sjálfur af Hlíðarenda en þátturinn er búinn hjá okkur í kvöld þakka ykkur fyrir að horfa